<hesitation> Fagnamboarana hanina maro couleur anh, <hesitation> vidiako aby si alongany zaigny hitako abazary e, de sy ataoko hoe ohatra zao zany hoe agnafangaro pomme de terra sy karaoty mbanà <hesitation> tongolo maiso zaho de sy ataoko be fandraoka izy fa ataoko somary songosongaiko zany hoe alaiko pitsopitsika i pomme de terra, <noise> alaiko pitsopitsoka karaoty de zany afangaroko akao.